Iyato kande kande di pasisola bo'bo' marasa ke di pasisolanni utan, utan kampung raka sola utan kol sola utan sawi terus sola di palakoi bale karna ake tae di pasisola bale te anu apate <hesitation> dipassolangan bale te bo'bo' tae siami na marasa karna pastina ke kumandeki enang marasa siami eke deng balena terus marasa ke den bale tunu, yate bale tunu <hesitation> marasa ke bale bale, bale apate bale kosa bale mujair sola manuk tunu, manuk kampong raka di tunu ato manuk potong sola manuk ayam beras, mane yate di bale goreng <hesitation> iyate bale goreng marasa ke di pasikandeangngi sola bo'bo' sola yate bale di tumis di pasisolan te wai sola. <hesitation> di pasisolan wae sola sia terus marasa juga di pasikandean bo'bo' te sola bongko sola cumi cumi, <hesitation> penjelasanna te anu <hesitation> utang <hesitation> pertama to o di pasadiran baskom mane di bissai mane di polo polo mane dinasu jio enang kompor sola wajan, mane yate bale manasu dibissei jolo mane dialai tambukna mane dialai anunna apanna te di alai sissik na mane di polo polo atau di ballak mane di palakoi wai sola sia sola sarre mane di nasu di pajio kompor mane yate e bale tunu di palakoi di bersihkan jolo' di bissei mane di ballak ballak duka mana di <hesitation> di tunu tae di nasui. <hesitation> Iyate bale tunu ditunu jolo' te sampah-sampah mane <hesitation> mane di tunu i te bale arang-arang na diala. mane yate manuk di tunu di pabului jolo te anunna di alai bulu-bulunna mane di anu di bakka-bakkai mane to di bakkai sibeccu di polo-polo sibeccu supaya marasa ditunu teru di bersih-bersihkan mo jolo' lebih ma ballo ke <hesitation> dinasui jolo' mane di tunu terus di palakoi sia atau kunyi' mane di tunu jio enang-enang mangka mo di anu enang arang, terus yate bale goreng di ballak jolo' di bersihkan dialai sissikna mane dipalakoi wajan mane di palakoite minyak goreng terus di goreng mane di kande, yate bale di tumis dipalkoi wai sola sarre sola sia mane atau lebih maballo eke di palakoi duka kunyi' <hesitation> Mane di nasui jio enang kompor mane yate manuk-manuk di goreng dipabuli jolo mane di bersihkan mane di polo polo si beccu beccu supaya maballo di goreng, mane palakoi di bersih-bersihkan jolo', terus yate, yate bongko marasa ke di kande sola bo'bo', terus yate dipanu jolo' di bersihkan jio enang wai-wai bersih maneto' di goreng mane di palakoi duka sia sola kunyi sola apate, sarre supaya namarasa di pakandeang sola bo'bo' na yaduka te cumi-cumi di ramme jolo' mane di bersihkan mane di palakoi pammarasan na marasa di kande sola bo'bo'. terus to yate cumi-cumi marasa siami ake di pasolai wai mane di nasui na di palakoi pammarasan apa lagi eke di pasikandeangngi sola bo'bo' inang marasa liu. <hesitation>